Tarihi lesdi mai kanjum on ferndam indus valley. ka'e on manga je warti babal siwtaare, babal njonde ferto be babal himbe yahata mofta wada seyo den Bo hosa hotoji.